मांस के जगह अगर मोके कोई सब्जी के बात करना होही। जेके मांस के जगह खाना चाही ओ हो सकत है। कटहल मशरुम अउ बीन्स ए सब मे तै। मांस के स्वाद थोड़ा सा महसूस कर सकत ह।